സുന്ദയ് പന്ദ വന്ജി സുന്ദയ് ഥേ മോര്നിന്ഗ് മസ്തു സ്ലോവ് ഉപ് പന്ദു। നമ ലതേ ല ലക്കോ ലി। നമ ഏദ്ദേദേ ഛാബഗ കോഫി പരോ ലി। ദല രസുപ് പന്ദു। ഫമില്യ് ദോത്തു കു വന്ജി മല്ല ബ്രേഅക്ഫസ്ത് ല മല്ലി പോലി। ഇല്ല ധനിഅ തില്ല് മല്ലി പോലി। ധനകല് നോത്തു കു കന്ദേ ഏദ്ദേദേ തിമേ സ്പേന്ദ് മല്ലി പോലി നന്കു। നന്ഛനേ സുന്ദയ് ഥേ മദ്ദ്യന। അരമദു നന്കു വോധോ ലി ധല। ധല മോവിഏ ഥിന്ദ ഥുവോലി। നന്ഛനേ നന്ഛി നന്ഛി ഥിരുഗവന് പോലി। ഭക സുമര് ജന സുന്ദയ് കു സ്പിരിതുഅലിത്യ് ഥുവോന് ഥുപു പേരു। ഛ്ഹുര്ഛ് കു പോപേരു। തേമ്പ്ലേ പോപേരു। യാനല തേമ്പ്ലേ പൂന് ഥുപു വേന്ഛ। ഭക സുന്ദയ് കു ഓഉത്ദൂര് അച്തിവിത്യ് ല മല്ലി പോലി। ഓല്ല നദ പോലി ഹികിന്ഗു। ഇല്ല ധല സ്പോര്ത് ഇത്ഥിന്ദ ഉല്ലഗ പോലി। നന്ദ സുന്ദയ് ദു രത്രേദു അനഗ। വന്ജി ധല ധന മന്ദയ് ദ വന്ജി പോദ്ഗേപ്പുന്। നന്കു ഏദ്ദേ ഫീല് ബര്കു സുന്ദയ് ദു രത്രേദു।